نجمع العدد ميا مع العدد ميا وخمسين مع العدد خمسين المجمول تع هدا العملية الحسابية كن نجمعهم هاد التلت أرقام كيفكيف يعطينا ميتين يعني ميا ميا وخمسين والخمسين وهو يعطينا ماهوش ميتين يعطينا تلات ميا يعني ضعيف انا فالرياضيات يعطينا تلاتة ميا